Kuku, xa ti ñu ñu dikinu sea ñuwenutiyés o ndade, te xetiwinu kukanu xa xitiñu o kodoni dikinu te kukanu xa ñu ñu ña ña nukawa ñid dikinu dani nadi ñu ña xetiru xa ñida kidani <hesitation> lasondakidanu ñxu xetisu ñiki <hesitation> kukanu ko xa ti ñu ñu dibinu ñxu xeni'xi.